Iyoo, ndi bâgaŧi mo alot, hee, tíiti ŧiŋ ma, winooni wi gí ngi bloti wi ma. Ndu uyaa maalu, una yaa nŧere, binloti ngi bogo briña, utinan yaa nŧere bii monŧe, begí bii monŧe, unan yaa, nŧere bii bombéede, be fana nloti batí. Mee mbolo ndu utoo mo, a bboorna wina lot wembe, he winooni doroŋ wi ngi gí mo, mbolo wi ma wi nhotinde, yaa bina nŧere bo ndu uyaab mo, ginsúmna bi ma so utúmbi gliiga. Ndu utoo mo a bboorini gbútu we fana, <hesitation> gwomte gtíitim bâan ma. Bina bogombéedi bo, ndu unyaa nŧerem wi ma, bingin ntúm túmni. Mbatu ma binyaa doosa, be fana bingi bñób mo túmna, yaa be ngi hotindi mo. Hee doosi we, we nloti lote ngi ganju gtída. wee bijaa ma yaa dorsa.